gott kvöld og velkomin í Kastljós Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins tilkynntu í gær að kjarasamningum yrði ekki sagt upp þrátt fyrir forsendubrest sem tengist launahækkunum annarra hópa forsvarsmenn Kennarasambandsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga

hafa mótmælt þessari túlkun og segja launahækkanir kennara í raun ekki jafn miklar og a s í

vill meina við ræðum um kjarasamninga við þá Gylfa Arnbjörnsson forseta a s í og Ólaf Loftsson formann Félags grunnskólakennara

í menningunni verður fjallað um hljómsveitina

tónlistarhátíðinni á dögunum hatari segist líta á hversdagsleikann sem svikamyllu og að markmið sitt sé að afhjúpa hana svo heyrum við líka nokkur orð frá Elísabetu Jökulsdóttur

en við byrjum í miðborg Reykjavíkur í sögufrægu fyrirtæki við Klapparstíginn sem nú er að hætta rekstri fjárfestir búinn að kaupa húseignina og ætlar sér arðbærari starfsemi þar þarna hefur margt fengið að fjúka síðustu áratugina sögur en mest þó hár Þóra og litu inn til hárskerameistarans Sigurpáls Grímssonar hvar læturu klippa þig á rakarastofunni Klapparstíg á hárgreiðslustofunni Klapparstíg sína starfsemi við ætlum að rölta hér inn á öskudegi hér þarf ekki að panta tíma maður bara labbar inn og tekur númer við erum númer átta í röðinni hérna fyrir innan er maðurinn sem er búinn að halda um skærin í hálfa öld hvorki meira né minna fimmtíu ár Sigurpáll Grímsson þetta er síðasti mánuðurinn hans í starfi Sigurpáll hvernig var fyrsti vinnudagurinn á rakarastofunni Klapparstíg hann var alveg dásamlegur mjög gott að byrja en það var þannig að ég var náttúrulega sá eini sem var nýr nýr hitt voru gamlir kúnnar viðskiptavinir þannig að þetta þetta var svolítið svona öðruvísi en þeir tóku mér mjög vel Klapparstíg sérverslun með allar snyrtivörur herra öll herrasnyrting í sérflokki og gjafavörur í sérverslun á rakarastofu Klapparstíg þegar

alveg í hvelli svo voru heildsalarnir að koma með meira og meira af kössum við seldum alveg ótrúlegt við vorum með tvær stúlkur bara í afgreiðslunni Jón hann keypti þannig að það er ál í kring og þegar hann setti olíu á það þá át olían álið en ekki

frá Danmörku og allir með permanent og svo komu kúnnarnir hérna

og heimtuðu permanent þá urðum við að bregðast við því það var náttúrulega meira en að segja það var alveg brjálað að gera hjá okkur næstu tíu árin við að setja

þetta stóð ansi ansi lengi sko töluna á nemunum sem þú ert búinn að vera með nei ég hef ekki haldið því saman keyptu og gáfu ekkert upp hvað

en hvað

við alla viðskiptavinina sem eru kannski búnir að fylgja þér lengi ég kem til með að sakna þeirra ertu búinn að koma hérna lengi í mörg ár já

að gera eftir fyrsta apríl ég ætla að safna hári held ég

bara það að ég hefði jafnvel viljað halda lengur áfram en þetta er bara orðið nóg núna það hefur gengið á svo miklu sko þeir voru að klára hérna öðru megin og þá bara byrjuðu þeir í bakgarðinum byrjuðu að sprengja þar og læti mölva má ég túlka þetta svo að það sé erfitt að vera hérna einyrki í atvinnurekstri með verktaka allt í kring jájá það er þegar þeir eiga í hlut þá atvinnufyrirtækið sem þarf að fá forgang en ég er bara einhver sem er hérna á svæðinu

verður bara að lúffa sko já

til að halda áfram að ræða rakarastofur eða kannski ekki eru

frá a s í og Ólafur Loftsson frá félagi grunnskólakennara til að ræða kjaramál voru nú aðeins að spjalla um

aðeins með það þangað til á eftir

þetta snýst auðvitað um það að þið hjá hjá a s í í rauninni takið þá ákvörðun að segja ekki upp kjarasamningum þrátt fyrir að eins og þið

segið ákveðnar

varðandi launahækkanir annara hópa sú forsenda sé brostin geturu aðeins farið yfir það með okkur hvað nákvæmlega er það sem segir að það sé brostið og hvers vegna þrátt fyrir það ákveðið að segja samningum ekki upp það komi fram að þessar aðstæður núna eru ótrúlega flóknar og mörg atriði sem við þurfum að horfa til við mat á þessum forsendum

okkar það var annars vegar samskipti okkar við stjórn varðandi húsnæðismál og og það tókst sem betur fer að leysa það

og ásættanleg niðurstaða í því hins vegar erum við síðan með rammasamkomulag sem hluti af vinnumarkaði stóð að gera því tengdum við síðan í samtali um nýtt og breytt samningamódel síðan erum við með forsendur í þeim kjarasamningum sem gerðu í maí tvö þúsund og fimmtán þetta eru við settum það sem forsendu okkar félög tvö þúsund og fimmtán töldum okkur þá gagnvart okkar

ef okkar viðsemjendur hafa úr meiru að spila heldur en vildu spila við okkur að við gætum komið að því við gerðum okkur alveg grein fyrir því að menn telja þetta setja einhver á aðra semja við erum einfaldlega að eiga samtal við okkar viðsemjendur ríkið sveitarfélög atvinnurekendur teljum að það sé nauðsynlegt að þeir sem atvinnurekendur komi nú nokkuð jafnt fram við alla sína starfsmenn ekki bara suma þessar aðstæður núna já en bara svolítið

þessi þrjátíu og tvö prósent sem talað er um launahækkanir tvö þúsund og þrettán tvö þúsund og átján þið viljið meina að til að mynda kennarar hafi fengið meiri hækkanir en

þessum þrjátíu og tvö prósent jájá þrjátíu og tvö prósent eru að miðuð við árslok tvö þúsund og átján þannig þau eiga nú ekki öll að vera komin fram sjáðu

við erum að taka stöðuna í nóvember tvö þúsund og sextán mat okkar já að samningar sem hafa verið gerðir meðal annars á síðasta ári því við skoðuðum þetta líka fyrir ári síðan þá vorum við að skoða kjarasamninga sem voru gerðir tvö þúsund og fimmtán reyndar höfum við síðan breytt

okkar samningum á grundvelli rammasamkomulags og bætt í hann í janúar tvö þúsund og sextán en þeir samningar sem hafa verið gerðir gerðir á síðasta ári það eru vissulega eins og hjá Ólafi við félag grunnskólakennara reyndar við tónlistarkennara líka á þessu ári í janúarlok tvö þúsund og sautján þar til viðbótar eru tveir kjararáðs sem eru líka á borðinu því að það eru ákvarðanir í kjaramálum þó að það sé ekki

beint kjarasamningur við höfum bara farið í gegnum þetta við gerðum þetta líka sameiginlega með samninganefndum ríkis og sveitarfélaga og atvinnurekenda haustið tvö þúsund og fimmtán á þeim gögnum sem við fengum í mati á samningum þessarar allra aðila bæði okkar og þeirra og b h m og b s r b varðandi fjórtán og fimmtán þá vorum við að ég hlustaði á Halldór bæði í útvarpinu og hér áðan í fréttum við höfum engar aðrar upplýsingar um þessa kjarasamninga heldur en frá samninganefndum sveitarfélaganna við höfum mjög takmarkaða möguleika til að meta þetta sjálfstætt við getum ekki farið inn í

hjá hjá sveitarfélögunum eða skólunum þannig við verðum bara að taka þeim tölum sem þeir gefa okkur við auðvitað reynum að rýna í þetta en

eðlilegt að þetta þetta lægi bara fyrir kemur mér alveg á óvart að þetta sé en eins og ég segi við bara fáum upplýsingar og reyndar höfum það líka í gegnum sveitarfélögin mat á þessu og þá erum við að taka tillit til þess og við erum ekki að krefjast launahækkana vegna þess að kennarar taka að sér aukna kennslu það hefur aldrei gerst og heldur ekki í þetta sinn sko nei Ólafur þú hefur í í morgunútvarpinu til að mynda þú sagðist þessa túlkun a s í og það er verið að tala um túlkun á kjarasamningum og maður veltir fyrir sér af hverju af hverju liggja þessar tölur ekki bara mjög skýrt fyrir hvað hvað hafa laun kennara hækkað raunverulega mikið er hægt að túlka það á bilinu tuttugu og fimm fjörutíu og fimm prósent er það ekki dálítið furðulegt það er spurning hvernig þú vilt leggja þetta út eins og bent er á við erum ekki aðilar að

rammasamkomulaginu og við auðvitað þegar við erum að semja erum við að skoða hvernig okkar kjör eru miðað við aðra sambærilega hópa það er það sem við gerðum á þessum tíma

eins og kom fram hjá Halldóri Halldórssyni formanni Sambands sveitarfélaga að við lögðum sjálf í þetta breytingar á vinnutímafyrirkomulagi til dæmis sem að vigtar þyngst í þessu það er erfitt að meta það nákvæmlega

mun skila sveitarfélagi til baka því það mun skila sér á tiltölulega löngum tíma en gagnvart okkur er það ekkert vandamál hvort þetta liggur í sjálfu sér í tuttugu og fimm eða þrjátíu og tvö eða fjörutíu við erum ekki aðilar að rammasamkomulaginu en á sama tíma er það mat okkar hagfræðings og okkar þegar við skoðum það að þetta er ekkert fjarri lagi því sem Halldór segir þetta

liggur undir þessum tölum sem hann nefnir undir þessum þrjátíu og

en það er ekkert og hefur ekkert verið neitt mark hjá okkur sveitarfélögin hafa skuldbundið sig í þann ramma og þau verða þá auðvitað að svara því hvort þau hafa farið yfir hann eða ekki þetta

samkomulag sem hefur mikið verið talað um geturu útskýrt hvers vegna þið hjá Kennarasambandinu tókuð þá ákvörðun að vera ekki ekki þar inni hvers vegna var samkomulagið er auðvitað eitt og rammasamkomulag annað við vorum þátttakendur og höfum verið þátttakendur í þessu samkomulagi þar sem að menn eru að ræða um breytt vinnubrögð við kjarasamningagerð og öflun upplýsinga um

stóru atriði er auðvitað þessi þessi launaliður og

stóra málið hann er auðvitað síðan afurð af því að aðilar innan

hópsins ákvað að gera þetta samkomulag þegar það er gert þá er það gert við gátum ekki fellt okkur við þann tíma sem að miðað var við

við ætlum að fara sem að við kannski eigum eftir að ræða hérna en við ætlum að fara í einhvert sameiginlegt launamódel að norræni fyrirmynd ég held að það geti verið skynsamlegt að skoða þá leið en þá verðum við líka að vera sammála um hvernig við ætlum að stilla því upp í dag er það þannig að kennarar eru lægstir alla sérfræðinga sérfræðinga alveg sama hvort þeir

almennum markaði þú finnur ekki sérfræðinga á lægri launum heldur en við fræðslustarfsemi

að festa það inn í hvort sem það er frá tvö þúsund og þrettán

við bara föst þar og við þurfum þá

samtal um það hvað er bara rétt hvað á að borga kennurum í laun eins og öðrum stéttum menn verða að ræða það áður ég

ég hlustaði á Ólaf í morgun og ég átti reyndar von á því að það kæmu viðbrögð en ekki frá grunnskólakennurum þetta er sem sagt í annað skipti sem við erum að fjalla um þetta því það var sem sagt niðurstaða við gerð rammasamkomulagsins að miðað við tvö þúsund og þrettán og það er alveg rétt að kennarar höfðu samið um það árið

í samningi sem rann út

á síðasta ári um launabreytingar sem voru talsvert meiri

rammasamkomulagi er sérstaklega kveðið á um það að horfa til allra þeirra þátta sem voru til hagræðingar sem kennarar lögðu á borðið þegar við erum síðan

ítreka það aftur við höfum fengið gögn frá samninganefnd sveitarfélaganna við höfum líka séð þau gögn sem samningar sveitarfélaganna kynnti fyrir sveitarfélögunum til að tékka okkur af það er ekki alveg fullt traust á milli aðila

allra aðila við borðið skiluru það er stundum þannig að menn menn segjast bara vera með hagræðingu

án þess að staðfesta hana við höfum ekki fengið neina sérstaka greinargerð um það í hverju sú hagræðing felst sem var samið

kennara og sveitarfélaga við höfum bara tekið henni sem

en gott og vel ég er ekkert að gagnrýna það sko það sem ég er að benda á þetta ég hlustaði á það að forysta kennara bæði grunnskólakennara og sambands kennara þar sem var kallað eftir þjóðarsátt um launahækkun kennara við förum í gegnum þetta núna það er okkar mat að þessir samningar séu umfram það sem við sömdum um það er líka okkar niðurstaða ef að aðrir geta sæst á það af því að þú vitnar nú í norræna módelið þá erum við tilbúin að segja

ekki upp kjarasamningum vegna þess sem grunnskólakennari var að segja við ætlum ekki að losa okkar samninga þó að kennarar hafi farið lengra vegna þess að við segjum að

nákvæmlega það sem Ólafur var að segja við teljum að launasetning grunnskólakennara sé röng og það séu efnislegar ástæður til þess að þeir gangi lengra þá spyr ég bara hvernig má það vera að ég í morgun eftir að hafa fengið mitt bakland samninganefnd Alþýðusambandsins og aðildafélög þeirra til að samþykkja það að taka undir með kennurum og segja við aðra hópa á markaðnum eigum við ekki að mynda þjóðarsátt

komandi kjarasamningagerð

skilaboðin voru ekki til grunnskólakennara þau voru til

viðhorf sem felst í þessu og það sem við vorum að gagnrýna eins og ég er bara ekkert háður því hvað þið fallist á og hvað ekki við höfum bara okkar nú skal ég koma mínu að við vorum ekki

með í samkomulaginu að þessum ástæðum sem ég nefndi áðan það er svo önnur umræða hvort við þurfum ekki að halda því samtali áfram upp á að ná utan um þetta

þann hátt að við getum orðið sammála um hvert við ætlum að stefna það er önnur umræða við fórum í þetta á þeim forsendum sem við töldum rétt og eðlilegt

því hvar þetta liggur þá er staðan samt sú eftir allar þessar hagganir eins og það hefur verið nefnd þá erum við samt viðhorfið í þessu er það er rétt hjá þér að yfirlýsingin ykkar samkomulagið sem þið gerðuð má enginn annar semja eiginlega á þeim nótum sem það beinist ekki beint gegn okkur okkur en svo þegar maður hlustar á viðtöl og annað þá getur maður ekki skilið það öðruvísi en það

það skilaboð til okkar líka að þetta sé bara orðið gott en það er bara ekkert í verkahring einhvers annars en okkar sjálfra að semja ef að þið

eruð súrir út í sveitarfélögin þá auðvitað takið

samtal við þau við bara semjum ég ítreka aftur þetta ég veit ekki hvers vegna Kennarasambandið var að beina því til okkar

yfirlýsingum í haust

meðal annars þið í ykkar

maður svarar því þá einhvern veginn þú mátt ekki gagnrýna okkur fyrir að svara og þá máttu ekki spyrja þá það var kallað eftir því þið eruð ekkert í tómarúmi við erum heldur ekki í tómarúmi kjarasamningar ykkar geta ekkert verið í tómarúmi þið hafið líka hagsmuni að því að við náum utan um þetta þú ert að kalla eftir því að við höldum áfram

um módel það er í norræna módelinu hægt að taka svona ákvarðanir að einstaka hópar hafi vegna aðstæðna einhvern forgang við erum að leggja það upp núna við ykkur og aðra þú getur ekkert sakað okkur um einhvern hroka í þeim að það sé einhver yfirgangur við erum öll í þessu sama samfélagi

bara ég er bara að reyna

koma á móts við það er beint að okkur að við sættum okkur við það þá og við sögðum bara fínt ef aðrir eru til í það þá

erum við alveg til sko en ef þetta er hins vegar þannig að allir ætla fara sömu leið þá ætlum við líka að fara þá leið það getum við þá gert að ári . þá held ég að við séum að hræra í einhverjum potti að það mun enginn fara neitt upp úr neinu heldur vera bara í sömu förunum ég bara velti fyrir mér erum við ekki bara einfaldlega

það sem Gylfi og a s í hafa sagt varðandi það að fresta í rauninni ákvörðun kjarasamninga fram til ársins tvö þúsund og átján þegar aðrir hafa aðrir hafa samið miðað við það hvernig hvernig þið talið erum við ekki að fara inn í mjög harða samningalotu sem mun

hreinlega enda með því að allir samningar

verða einhvern veginn í uppnámi erum við ekki bara að stefna þangað ég get ekkert svarað því það verður bara framtíðin að leiða í ljós og við erum með lausan samning í haust í nóvember en það liggur líka alveg fyrir að Gylfi segir að hann hafi verið sakaður um hroka og annað eins og ég sagði áðan þá eru eins og ég les það og skil það bæði eftir umfjöllum og samkomulagið það eru þversagnir í þessu sem þið eruð að segja annars vegar er verið að segja við alla hina þarna úti sem ættu þá að rísa

upp og segja bíddu

að ákveða það fyrir aðra sem eiga eftir að semja að þeir megi ekki semja öðruvísi en einhver annar þetta virkar ekki þannig að menn setji samtök atvinnulífsins og eins og þetta samtal er hérna núna

við sem erum ekki hluti af þessu rammasamkomulagi að við séum fyrir utan það og það sé einhver annar sem

rétt eða rangt þetta bara virkar

okkur ég geri fastlega ráð fyrir því að þetta verði rætt áfram í fréttum og alls staðar ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós gott

kvöld eitt af þeim atriðum sem stóðu upp úr á nýafstaðinni sónar hátíð var íslenska hljómsveitin

margmiðlunarverkefni eða jafnvel bara sem hugmynd hún vakti engu að síður athygli fyrir grjótharða og sviðsframkomu sem dansar á mörkum hins hrífandi og annarlega við hittum og hefur það fyrir sjónum að varpa eins konar spegilmynd á samfélagið

öskubakka við sjáum hversdagsleikann sem svikamyllu til til að afhjúpa þessa svikamyllu hugðarefni okkar eru mörg allt frá dauðanum umbyltingu á samfélagi manna sem felst í mannlegri tilveru heimsendi

vídeó það er ákveðið viðmót í því hvernig við komum fram komum ekki fram annars staðar en á netmiðlum sem við hönnum sjálfir við fæðumst inn í ákveðið ástand samfélag

það er í þessu andrúmslofti sem popúlisminn er að við getum ekki breytt hlutunum við getum í besta falli afhjúpað þá þú lítur við sjáum enga ástæðu til að einskorða okkur við tónlistarmiðilinn hann er að mörgu leyti takmarkaður og bundinn í ákveðnar kringumstæður sem eru gjarnan tengdar við óhóflega drykkju og neyslu af ýmsu tagi neyslu á ímynd

búumst við að fólk taki þessu alvarlega

þetta er óumflýjanlegur raunveruleiki rétt eins og það er óumflýjanlegur raunveruleiki

að selja sjálfan sig þegar við seljum okkur verður það fyrir mjög mikið þú lítur til baka og hugsar af hverju seldi ég miðlum allri list til þess að ná í gegnum þessa slikju þarf að taka sterkt til orða það þarf í raun að öskra svo einhver heyri í það líður að lokum hjá okkur í kvöld síðasta orðið á Elísabet Jökulsdóttir veriði sæl

nú er rætt um áfengisfrumvarpið og hvort selja megi áfengi í matvörubúðum en minna rætt um áfengissýki og afleiðingar hennar

allir veikjast börnin mest alkóhólismi hefur líka verið kallaður sjúkdómur

situr til borðs með hverri fjölskyldu og eins og hægt er að deyja úr harmi þá er hægt að deyja úr einmanaleika sonur minn sagði

um daginn mamma ertu ekki bara einmana nei sagði ég ég er með gigt

ég aldrei vera einmana en þegar ég fór í áfengismeðferð á sínum tíma var ég sett í þagnarbindindi í sólarhring við það tengdist ég sjö ára barni

og einmanaleika á leið í skólann tilfinningarnar fengu pláss á leið í skólann eina leiðin sem ég átti fyrir mig heima eða í skólanum var ekki hægt að tala um hvernig mér leið börn alkóhólista bera mörg einkenni skömm mikilmennskubrjálæði ótta geðveiki vantraust og þau kenna sér um og fara þess

vegna að reyna laga ástandið með þögn ólátum hetjuskap þrældómi svo hvar sem við ætlum að selja áfengið þá skulum við byrja á börnunum þetta lagast ekki fyrren hægt er að taka utan um barnið og segja þetta var ekki þér kenna og já ég elska þig